Enzye kusherehekea lidiku lya ndivudwa mana ayanzanga <hesitation> kilanga avageni vedzo hango wa kusherehekea navo haswa vandu va karibu na kali avana lakini hasa vandu va kukuula navo, vakuli navo miaka mielani. Valanganga nombe ovugeni vandu valya vekuta. Vakekuta ni vadzya, mbedza nakamala ebirthday, ne vali vangwedzakho valombeleku amalwa vadzye kungwaa, vangw <hesitation> amalwa ako nende busaa, neli changaa vakunywechaa echangaa vangweku, nemba ndakamala <hesitation> nende keki vakakhalaga vandu valye vosi. Baas vakalya vakeguta nekhusevulana ne vadzya hengo nasye sikala awange. Mbezaa nakamala <hesitation> birthday.